नॉर्वे के लोगमन भी इधर उधर काम करथे। उधर के लोग मन भी ज्यादातर व्यापार करथे। मजदूरी नही करते वहा के लोग मन अउ। मछली के व्यापार ज्यादा करथे।